फ्रांसऊ खावु आनू स्वादु गहराईऊ आई जंगमो तारीखु तंगेसे पूरी दुनियऊ फेमस तोश। होजुगो तंग ई विशेष बातैन हुजु। निजय की होजु प्लेटऊ खावु सज्जयजा प्रोस्यजा, हुडु तंगेस हुजुगो पूरा दुनियऊ फेमस तोश। हुजुगो तंग प्रमुख वायंजनऊ पू बछया तू कीच, कसोल, क्रेप्स, अस्कोफिलास, फ्रेंच अनियन सूप, ताई तूई रट्ट तूई, बर्फ बुनिगल, क्रोइसन हिजेसके चिजो हुजुगो तंग फेमस दुश। हुजुगो आम तोर पर सब्जी, शा, हलगांव, ब्रेड हुजुगो चिजो जज्या तोश। आई हुजुगो तंग मिठाई दुश मेकरोन दुश, चॉकलेट दुश दुश, स्तार्च दुश, क्रीम बेरी दुश, पेटी सारी दुश। पेस्ट्री दुश। आई हुजुगो तुंगमो वाइन तुंगज्या, कौफी, कॉक टेल्स हिजेसके चिजे तुंगमो बड़ी फेमस दुश।